حطها فالما وخليها تغلى لبضع دقائق، هكدا يطيبو البيض، غليها، غليها يا ربي خمس دقايق ولا، هذا ماكان، نحيها من الما وقشرها وكولها بصحتك.